باش نوري كيفاش تنجم <hesitation> طيب الكسكسي أول حاجة نسخنو الزيت ونزيدو البصل البصل المفروم ونحمروه شوية فلفل أحمر وشوية فلفل أكحل نزيدوه طماطم بعديكا نرميو اللحم ولا الدجاج نتاعنا ونزيدوه الكركم والفلفل الأكحل والملح بعد نزيدو الماء ونحطوه <hesitation> يغلي مدة ساعة هكاك حتى لين يولي يطري بعديكا نزيدو <hesitation> الكسكسي.